Tampora tuisava oyeporu yave ani misiva, ani tuisaave yave, kuareta ipöra oyendu jiapu mati yaendu yave eh jaema jei pom, pom, pom, oemvi pan, pan, pan. jukuräi yaendu ipora oyendu